Yoo enero io vii xuukundeeku yoo enero xuukundeeku la'a ja viixi ka'ani, daama febrero tiuku meeniinne ja viixi ta'axi ta'axi viixi vaaxi ja ku yoo marzo daa kujangaaba meeniinne ka'ani meeniinne ja i'inii va'axi yoo abril daama yoo abril tiuku porque io hore xuukundee'etiundo davi kuiin la'a ka'ami ko cada in yoo he'exi tiempoxi tiuku ko yoo mayu taada'amo yoo juhio tiuku taadaama ndee'etiundo ja daake'endo la'a nuni tiempo da tiempu temporada daake'endo la'a nuni la'a ndiuchi ndiaa jiaa nde'ekundo yoo junio tna'a yoo junio xuukunde'etiundo daake'endo la'a nuni ko junio, juliu vaaxi da'ama la'a tiempu da'ama la'a viko ndiaa vaaxi la'a yoo ndii yoo tiuku ja ko ja ka'ando ku yoo septiembre xuuko'o davi ku tiuku vaaxi yoo octubre tiuku daa ku ja vaaxi la'a ja naatniindoola'a ku cosechando tee octubre xecelebrarndo viko ndi'iyii ndia a ja ku jaxee yoo noviembre nde'etiundo ja ndi'i kui'ia ndiaa ndi'i yoo diciembre tiuku ndiaá jiaa ja taaka'aba la'a tiuku jiaani ku la'a ja ndaaniu'undo.